जींस में जो सबसे छोटी पॉकेट होनते का है वये वॉच पॉकेटु कहनते। जब शुरू शुरू में बु छोटी जेब बनी काई तो वये जमार बनाया गयो, चूंकि आदमी न की वॉच पॉकेट आराम ते आ जाती जा वजह ते। अब तो बक्को बहुत जगह इस्तेमाल होन लागो है के, वमे सिक्का रख लेयो लिपस्टिक रख सकत हैं, और वमे जो है छोटे छोटे टिकटु रख सकत हैं, और हो जाये वमे मैच बॉक्सु रख सकत हैं।